Gnodone-gnodone ma isirani: nthiowama, di darma, beukkeurma, suuckma agnode; wuuna mine jick isirani. Nthiowama bari a-a arotini an gobma, ni mo mu kando, mo fé yick fo bari akane yick mo; mussa jick afune furate, atocké. Darma, afurotini agnojuma, agnamama, nimu-nimu ayeye maakama, aduntu inima; yuni iniyune aduntini, ajétini tin njima maakama nfu funi. Na yeye tin njima maakama nfuni, mu yick afune, a-a-a tocké sick-sick. Beukkeurma afu rotini a-gna, awobma, iwobe iwurma né. Mufa-mula-a-a, di mula-mula bhusso, mula yick abungu, atocké, funa fé beukkeurma.

Gnodone-gnodone, yoo ma isirani: nthiowama: nthiowama asiralé dé. Yala mbhiické ndi asiré, afu rotini. Na rotini an-an gobma. Mu kando, akane-mo fé yick akane la yick mo, assa fune; na fune, maladi hé-hé nthiowama-nthiowama mbhuughune akane déméne; afiidi nkayine fu lakh.fu buhuma dane goo nérine di soonna. Bao na-a abunta gwii, akane néla fu ghol-ghola tini ghol-ghola tini ghol-ghola tini, soonna gnaringui buhufo. hanan ntaliyima ifu- yi rétighi, ngholma da akane. An-idi ngholma siré bari nthiowama la siré tocko. Ni nsima rotini, gholma-a fun nalkati, gholma mbuwughune tocka mbéghine, akane thické yuni nsiyune rome. beukkeurma dan, fundane sira dé. Papia yala mbhické nthick fu nsirima: affu too gobma nné yine kwaré. Ni mo mu kandi mbéghine, mo mula di-i-i, aghandi, mu diki baté nlaasi ya beukkeura, la-ar buffo, méringui buffo dé. Worama mo kandini, mu laaso-mu laaso, musa thick abungu, atocké Na boode da ngnodena, mmarimune ma-ma-mala mufé yickmi dé. Ala binbir, dodone gunne mbéghine, ala thicka wo rootuwo. Ala rootuwo agnodena. Na ghandi mbéghine, dodone gunne iti kottu yicki aka ninghima la funa gwiro. Asame asa kes-kesé iwobjune, ala jick fu dodoma, yicki nin ne mbimbir. Soonna, afu yick nruwune, ma hane gnéghma, mola mu bodfo, mu-mu ferighfo mu-a- abam ma mu katfo, gnaghma yickime ni, ala fététimo kutuma. Ala fététimo dhi hum yenné bhéna féfan kur, batoo nfététo. Kutu gnin la férine. Soonna kaye nerma férini bhéna. Mu farfo son. ala yam mo. Kune janckune nanghna foo nfétima nfé. Gnam ma yickni ghuna-kataghune na funtuma an kur, mbur mu gwiy dimu kurma. Soonna yala mbhické nahama aférine, afu thiirine banghma. Mbotuma, ninu néyine, ayeye maa kama, ala béti. Musala nonalé fu dickma la gwiy, ala kottu hum yéné maa kama ayeye, bata ngwiy, nka nningo yema abétini, a dhambo Dickma gnéno kiina ngnode, an tunghama. Na ayeye thionghma nruwune, afu bhettine fune thionghma. Maa, fun thionghma agna ringi-bunt, thionghma gnama gnome tuwune an tagne digama. Kottu soonna, yen né ayick mi, abhettimi, nfé gnome tuwune. Thionghma tuwune a-hum kalani kini nsim malé. Soonna fu dickma gnéno ka kina ngnode, fu bundutu, gnéné isima. Na nockto, fu dickma la gnéné isima akina bangh, kakaa rundu. Arundutu dan, afé bindi foni dé, ala beufo wuma, di isima yéma ala rom ni. Thiongjum ma dan, fa-gn gnodone-gnodone ma lawo dé. Affa gnode, mu ntiyama mu kuusu, mu thinrine mune ntiyémune, ala naghan ghan tangndigama-a-momu thinrine fo, akan dan thinrine mo. Alhédini kun di kun nditi yé dicki ntiyé yeme nditi afénan, ndao fénan. Mo mu thinrine akan dan thinrin mo. Mo mu tocké dorongh, alacka tuune sudeuk, thignétine. A tignitine na romtu-a-romtu anémine aloo fu mbingi. Nthionguma dan, fun dan idé idi afé séne, idé idi awa fé séne. Bao imagnama ao yingato. Nthionguma la ringi nnockume nlhusuma, runghatime, sa boode ma boju nsighma. Funa fé nthionguma. Nimu di, mo mu loka bortu bojuma, mulo ka bughune nlhusuma a bodu boju nsigh. Nthionguma, fune dan inégima wa yingato. Ala sirala bari inégima wa yéto. Mu bode, mu rundu mu mhama, mu bodeghi, ala thické mhaa ghune tééde rome; budu nsinguima awa léni